Ñuuxu ñuuxu iho este atuu iho yo'ó nduno kakunero nayo'ó nayo'ó kakunero chi kunei uni jumi ndiko dia chí atuu iho nuu kaku nexo xhio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciebre. <noise>